Tajon ihó nanyivii vixhi nraxhixi, nridi hó nrá kuxhi drogadito ihó iin vicio kue'a xhinxi, te noxateku xhin nongua iin consejo na yingui, kuiniña tekan koan te nadamaxhi, naña yingui kuxhi no xakanuxhi tutu hí te xhoxi, dakuaxhí tutu hí naxukaxtono nriós, danguaxhi ña nrivii kuxhi ña dika kuxhi ñaivii kuéa ña dika kadaxhi xakuéa ña yivii ngua kuxakuxhi.